चिली में तीन गो परमुख जल्वाई होगई थे जैसे उतर में सुस्क दक्षिन में। आधर औँ घाटी में समसी तोसन होगई थे चिली में सरदी जून से अगस्त। के बीच में होगई थे औँ चिली में गर्मी के मौसम नौवंबर से मार्ज तक रहे थे। चिली में स्टार गैजिन के लिए गर्मी के समय सबसे अच्छा माना जाई थे। चिली में पैटागोनिया घूम में खातीर थंदा औँ मौसम अच्छा माना जाई थे।